أني أكيد بنختار فقدان سمعي، لأن البصر مهم جدا. الحياة اليومية قراءة ورؤية الأشياء، نسمع <hesitation> السمع يمكن تعويضه بشكل أسهل من خلال وسائل مساعدة في حركات الإشارة، هيكي ن- نفهم شن بيجول إللي جدامى، لكن البصر عليه عواقب كثيرة نفجده.